Mullõ muuseumiq väega miildüseq. Na võivaq ollaq kas kunsti- vai aoluumuuseumiq vai määntsegiq ültse tõõsõq muuseumiq. A mullõ na väega miildüseq, selle et ma arva, et aolugu ja kunst ommaq mõlõmbaq väega tähtsäq as'aq.